<noise> Gaskiya dikka gomnati lammo yino fotti anndinat be daagol fuggoɗo. To be waaɗi banni gomnati may voodan, kujeji voodan haa lesdi may. Kuma <hesitation> irin masalaji lesdi may ustan sedda.